Marefu e tawa bo buri anndinego kan woni tceure. Marefuji burugo, burudi tcoure ko ɗuɗi e tawama nder badi. E wodi badi boɗeji e baleji, e wodi gurla e wodi nanduɗi tagaɗe e wodi latiɗe e yaha wonno tagaɗo mauɗo amma e wodi latiɗi juɗe juɗɗe baleji ɗiɗon, badi fu e tawa e nder marefuji e tawa nde majju kadim jirewuro e tawa rawandu wuro ɗo kuma bi'e bosaru ndu e tawa e majji.